Toetra tsy manampaharoa anagnan'ny dauphin ndreky edy izy regny tegna tsy masiaka ary mahay miarami- miaigna amin'gny ôlo, miaraky misôma amin'ôlo ary matetiky kô fa misy sambo milentiky igny matetiky dauphin regny magnavotra olo abiaby.